Noy desiranmi tantiji am tawe faɓoye e resi. Illa to bosiytaɗe ton kakkila ton jalo jabbude, nabo dubare maɗa jabbude, nadu labi maɗa jabbude. Tantire fu latinde jabbaka fu a heɓugo nokku to fewi e nokku latiɗun dabbaji ekkaɗun, mabo ko kebbe gata taɗum, ma bu marefu mi yahata ton nyama ɗun. nokku fewuɗo nini ha wawi resugo ɗun, mabo a ɗawawi wasa gaika wattaɗun ufa. ɗun ɗun ɗo fu e gollitoren noy watta ko tawe ten ti ɗi resaji fa ɓoye.